<hesitation> kalau untuk sabun sih kek-kek giamano yo kalau mandi kalau dak pake sabun kan kek kurang bersih aja gitu kan, tapi aku tu pernah kek di asrama tu kek bangun tidur tu langsung mandi, aku oernah tu nyubo kayak gitu tu gak lamo tahan soal nyo aku jugo orang nyo mageran jugo kalau mau mandi habis bangun tidur, kalau dak kemano-mano sih jarang mandi, terus aku pernah di katain kek gitu, mandi lah boss <hesitation> dak pernah mandi-mandi kau ni, terus aku jawab lah ngapain mandi kan pake sabun tu cumo bikin kering badan bae kalau mandi terus kato aku nah gitu, lagian kalau aku mandi sih iya harus pake sabun sih, shampoo gitu kan kalau habis mandi biaso nyo yo pakai yo kayak cewek jugo lah pakai skin care, merk tu kayak azzarine <hesitation> the originate, terus <hesitation> garnier itu ke apo yo kek pemebersih muka itu di <hesitation> setiap sebelum mandi pasti lakuin itu biar <hesitation> kotoran nyo di muko tu kayak habis. Ilang habis tu baru mandi cuci muko, terus pakai serum- serum gitu biar muko, tu cerah yo kelebihan sabun tu iyo bikin cerah jugo, terus bikin segar lah inti nya kek mandi tanpa sabun tu kek gimano yo, kek badan tu kek licin bae, gak ada keset- keset nya, kek masih kurang gitiu lagian sabun kan jugo banyak selain buat membersihkan badang jugo buat menghilangkan bakteri, tapi masalah sekarang kan masalah sabun atau skin care susah sekarang, kek yang kito lihat di tiktok tu kek banyak drama- drama lah kek gini, kurang ini, kurang itu ya kalau aku sih dak pernha ngikutin yang kek gitu selagi cocok di badang dak do efek lain, mau di review itu jelek ya tetap di lakuuin yang penting <hesitation> cocok samo badan lah.